Tax kikano kitono ku diki nguenó, iin palo na xhinono xa'á, kikano pero no xatununó nguana kikano na nre nre kueni noxakikano dikingueno palo nduú xakiká.